Oyi ro oma dɛmu wa tun ɲubeza cruru yan mibini a mɛ zun <hesitation> lo ma'u nɛ mi ho mu'in ho yan a juanɛ lo bɛrɛ pa'a mi lo we je lo jefenu tuaro ɲufenu ba sinan sinan ho mibini baro perokɛ <hesitation> lo bu'i lo bu'i ho yan mibin ba tubara lo ho a <hesitation> le hibu oyi ro oma dɛmu yan <hesitation> ba bomora ba bomora ba tubara lo aro tiserin lo tiserin ma ba sui-suiza <hesitation> ba sui-suiza maro <hesitation> lo ɲubezo nɛ ba wero kolibri kolibri ho yan mibin um dɛdo-obi ma ɛ ba cruru a ɲubezanɛ mi wa se a boni a wa zun ma tete um